Ya, i trompetra i bôko edy e oa, <hesitation> tsy maintsy tsofigny zegny izy, misy ôlo mitsotro agnanjy de le feo miboàka igny zegny igny le mamoàka le noty amin'n <hesitation> aminanjy, de <hesitation> arakaraka fahaizana mampikisakisaka le <hesitation> vin-draha lavalava igny ndraiky, igny zegny no ahafahany hoe dô ve zegny sa re zegny.